kin yimo, Kin ko oshan ké Adaa kin ko asehi ko Oshan ké Adaa, kin yimo nzeé amaa gwi ayimo nzee apaagui abianime gwi bi neighbor gwi woor nze abe ayimó, hin ruun neébé woor, nru ijeenkun vise, nji se ineke amaa gwi ónevanti. Ené, ayimó kin zé Te ayimo nkun ride, npine kin pi ine aseninme woor inkuara ire kin kuara ke nkun isonzi ntioro ntioro voor, nke abianime gwi, nke amaa gwi, nae apaa gwi, ke be zi nkun i biem, ila bi gun ra ini bun. ke bi gun ila tani bun bi bean ila ye kar sobi me bikan kpuruke bigwe otan, ke bigwe Otan bi je ti isáán ke bi me aseni, bi sumo either ini ke ire atioro ni bee, bi ti oro, ke kwenye 'bi say. tke gari ke, bi sim bi beribi bi bé bibitso ologo bi biti ke bi bee Ologo otu kun bi be owi bi tien bi kur So, ke bi so woór bi kun tiebe kebi ti ebe by, oran buu̇bi mé ko raan bi bu bi pi olorbor aseni ke bitsi woor eenhen! oyun oshi bu niku abianima bi amo bika, Kinka beé amo bu, bi tisi nku osh ecchin! Oshar si qpaa O ke si bi kun ko, ke bi kobi by woor ki me, bi hun libible bira Bi ko eee bé ruun Ochowor ke biko bé ruun ochowor woor i mee, Then beé ruun ko ke bi ko oshan. bi Adaa oti, ke bi zee fé agorfó Ome. Birun yimo bi murebu eeenhn Adaabi opersi perem atsi agwe tsana ke atsi asana burenhexen bi ba yime bu i kee by imemeh otu itité by and Isa onu ke a piem apan gwen olorbor fe ne apan gwen otion we and isaanu Fee, ka te fèè re ide yen ka Fe iba ti nun ka we re. Né apaa gui okwa bere be abian amer Naegwu Okwa abere. Okwa si kebi fe beni and ki ti mun ke ebere ki be bitie Ivekie je papa ke abere reét Iba kuang bere bee iyantowe reé Apaa gwi Iinitivite ke Ochower O tkun té ra abasaan, eyeeh! nee fe a ne oti inite ke ohun fé ra kéé So Ochowor oti ke abere ye mize fé anοό na ben tsor bentsor ke, ruun na apaa gwi ke mi. Na Fe ne bé bi Ja ba ini teri le bu, Ochowor bu okunzée a abere bun nna ne eehn apaagwen apaa gwen ntso Okwa wee iterite he apaa gwen a kun iki piem ita dorbon Fere abn Jee a ton otu aba gwe for apan gwen itaa men apan gwen oba piem weé olorbor jie itaribe reen reé. Nna ben nso nso ke pén ko ruun ane kwa weé kusm ko ze weé aneé tormo, tormo, ko ze wee aneé tsi ené ti ene, ko ze weé aneé mure muré, ko ze we ane oman gwia jie ini ken orian nee, he akefe een afeenike, abi ki isi, ka apaa gwen ipiem em Oran ane elie ine yen ne, ne qui omon a bere, nna bun Olabor bu ina miferite, feni mi bé abasan bi be ineye ini ribe iki yen, apaa gus, ore re mi kun ne so apaa gai opeb ami, ke emi afeni ko one emi abasan ikwan ami ripen edi, Ikwan emi rifuen eji. Fene apaa gei οκwé abasan meé nti ané mijo fé ré, nna tso de ne aba san? nna tso, irintoo riterite ke nna tso rijeyen ne sona ire innan yere Mitso rite rike ke hin tsi re. Ochouwor mize fee and otsi, na Fe angi otsi nze fe ayeeh! Adaa, wa ka agotor oo wa péb ami, mi do apaa gwi mi jo amaa gwi nni iterite ko feno a bie efer kde tsi buken xe voa ka Fe mipiem eve te te tee te oju te ne abian eben i Jean. kami a ba t ti ele ke One ce obi egwen ke. inika fe ne aba jie ne mi re abian ebi re family ki woor. Ribeti Fe ne mi re abasan, Ire itsan lite tre igbine mi re because mi to apaa gui because ke a jo apaa gwen re, iba mu abaamu ri pen ijen. itson nteh keh feh heh atso ijie yen, tsi kii tsan san, itsan riteh keh fehneh akwa, akwa ikii tsan tsan. naan keh beh o eeeh. eeeh. ochan ekehnii kochan wehkbeh ekehnii neh ofue biibabeh birah bii tsebeh rehgb keh bii kochan. keh bii kochan bii zeh ochorwor, ochowor. eneh etsi weh ejio, ekeh ebereh okukor bereh bi yii mor jureh, keh bii teh eweh esumonii eten osu fenii baa sumor, kii beh bii jeh, bishi oysu bii zeh beh, eeyeh! ochowor etsii o neh weh keh ebeheh okukor weh bii ahrii bizey eweh- eneh Adaa weh tsi so itso rite keh feh neh mineriko keh min zeh adaa, mon zeh adaa neh gorfor, wakar gorfor itsan ereh, itson riteh kii famili kii eeeh yebiani meh bii wor nzeh feh neh agor for izaagorfor.